Que alimentos se fan con trigo? Pois a maior parte das pastas, do dos de pan, fariñas, <hesitation> dende pan, tortitas, biscoitos, galletas, cereais en caixas, mil mil cousas con trigo.

Pois con un café con leite, tiro millas.

Normalmente, levo unha, unha bolsa, <hesitation> que levo, normalmente, no maleteiro do coche.

Pois penso que os deberes escolares <hesitation> están ben, pero sin pasarse, como todo, eso a xusta medida, tampouco é normal que un neno pase tres horas facendo deberes, pero si fai falta que fagan algo na na casa pra que as materias se consoliden ben, eso non toda a tarde.

Que quería ser de maior? Pois eu de nena quería ser, houbo un momento que cantante, pero xa vin que a miña voz non valía, quixen ser veterinaria i i actriz, creo, si.

Que beben os mozos cando saen de festa? <hesitation> Xa non o sei, <laughs> teño que preguntarlle a xente máis nova. Nos meus tempos só bebía Eristoff Black, tequila negro era eso. No, como era? Algo así i puerto i ginebra, Puerto de Indias. Ahora non sei que beben os mozos.

A casa máis bonita da miña zona é unha casa de pedra, preciosa, de dous pisos, así co telladiño así a dúas augas, un xardinciño. É unha casa que é como se fora unha casa de aldea, pero é máis moderna. É moi bonita.

O meu primeiro teléfono mobil era un Alcatel one touch easy, pero era moi chulo porque era así como azul medio transparente como intentando ser así unha estética postmoderna, Era un ladrillo.

O que me preocupa dos teléfonos móbiles é que ao final como é un aparello que tes sempre contigo e que che permite a través de internet, especialmente, a través das redes sociais, pois imbuírte en calquer momento en contido, contido a parte que é así contido curto que son todo, pois casi impulsos, nos estamos convertindo todos en seres dependentes do teléfono móbil.

Pois as verduras que máis se comen son, sen dúbida, primeiro a cenoura, tamén se come moita cebola, allo, <hesitation> pemento e calabacín. <hesitation> Perdón. Son as que máis se <hesitation> comen na miña casa.

Pois o que máis me gusta da miña parella é a súa facilidade pra sorrir e o bo pai que é dos seus fillos.

Ahora, disfrazándose; antes, yo que sé.

Deberían ser boas relacións. Falar. Respectarse.